Jokuae mbaepuere anoi sepuerevaera mabera ayeapo yave aiparavotako jokua mimba yaimba esa jukurai sekirei se <noise> aikua mbaeko yande yayemomgeta ikotireta kirairako jaereta oiporara ani mbaera iyemongeta yandekotireta yande <noise> ndie no jae jokua se aipota aiko aiko